Kiräklambri om traadist, nii et tä om <hesitation> küll <hesitation> voolitav, aga küländ tukõv. Ku saq panõt sinnäq paprõq vaihõlõ, sis tä om küländ tukõv, et naid kuuh hoitaq.